Ké úgwem áye ṇkúde ké úgwẹm ámi áke ánámá aimá ṇkạná áyén ṇche ammo ohì ke ikpili idéhé ánye, nkpíbáhá nah mbá ṉfinem áde éká ámmi, áṇye áde ánye ámi nkpọnọ ké ubọk ámmo mma gwo ntike ewo ette áfo? ette ikibáhá kè ugwém idáháde áde áliki kámá njile álikikámá yien lá ngwo ntike nde ágwo áse ánye ánye áketie k'itie eká itie ette nták áde ásin jile kè úgwém ámi áneke ábop mien átem nkọn ilúng ágwo kidáhá ini áde, áwo fien tie mi úno útọm se ánám eguọbọ ichib enim ewo tie némé idéhé ṇfin ámi ukwak mbákálá átihéke se ineme ichib mmi ikisi inem ichíb ke úbọk álunéméké? aludia sè? áná ásuk átie aneme ichib ádè ákòp ukó Kem ini ebén eká úrua ekedep mkpò, nko iyon urúa kedep ṇkpọ eyon eligwo elidia ṇkpọ ande ánám uvwem ammo aneke amba yien ke idem ata nkpo-nkpo abop mjén ké idém mme aŋaha nkpo ama se akese nṇáhá áṇéké aibá ṇkpọ ked áde ṇgwo ṇká ílúng ágwọ. Anéké áneké ákpònò éti éti mkpò áde ké néké ṉkúdi ákáli nbọbo̱ mieṉ álian kè idém etiéti ngwo ṇká nkáṉ kéilúng ágwo, kè nták? ánye ikiyénéke iṉi áwo ka ilúng ágwo áfúli ìni ámmo ákéde nnúbebe na Ida iñò not ammo nlidiá ná ádiá ikiyénéké ágwo ifén <hesitation> ádé ánám inéké ikpòng úton nṉo ánye ntié sè ágwò nyoṉ échen ágwo nkésúk ntie átán ásuk umi ányè ikisibáhá nne njon njon njon njon njon kè inua eched ágwò úgwém ámi áde imom ámom mién átá nkpọnkpon ade asín nmo ke <hesitation> ánye áde agwo akénamá ámi nde ágwo áke ilu ugwem akedehe ema ekud ewó <hesitation> ke álu ugwem ákefoṇoi